حاليا ما اعمل على اي مشروع ،لانه ناوية اخلص دراستي الجامعية، ودراستي الجامعية متحمسة لها واحبها لأن انا دخلت تخصص جميل، تخصص لقيت فيه شغفي وحبي للدراسة ومتحمسة ل-لكل صباح وكل يوم دوام، اداوم فيه.